एबे कुकुरसभ यापन बतवा भुकके नै हतई एक आर्कामा एबे बुझोइ हतई । सुरुमा त यिहे भोकलिसे नै थाह पावे पर्लई कि हिन्का फदकई बडै कहके । एबे हमार त यिहे भोकली नै लगसौ हिनका फदकई बडै एबे दोसरी मा चाही हिनका पुछिया डिङाके यापन बतवा पुगावे खोजसउ एकआर्कामा । एबे मन्सवसे त बहुते नै तरिका से हिनका यापन बतवा पोखे खोजसउ, जसने हमरे हलिइए कुकुर ओकर खा भुख लगतउ जौं याके पाछे से खोक्टबिहे एबे हमरा एबे उहे बुझे पर्लई कि मङै बडिए, भुख लगै बडै भात मङै बडिए । एबे दोसेरे म चै जसने हिन्कर खिस लगसौ हसे यगा यगा पुरा दगुडे खोजसउ, यगा पछा दगुडे खोजसउ हसे खा डेरतउ जौं हसे हिनका यापन पुछिया से पुरा तर सपटाके हतउ बैठल । एबे एसने एसनेएसने बतवा त एबे बुझे परलई हिन्का एबे कथी कहई खोजै बडै हमरा के ।